یو ټوسټر مونږه د ډوډي د ګرمولو د پاره استفاده کوو، البته دا څو خانې لري، کله چه مونږ هغه فشار سره داخل ته دننه باسو، د هغه کویلونه چې دي هغه ګرمیږي او کولای سو مونږه د هغه پواسطه باندې هغه کومه ډوډی چه مونږه ورکوو، هغه پې باندې ګرمه کړو <hesitation> البته څو د خوراک لپاره هغه چمتو سي.